Kiti ke ñóo yó ta ho o on. ho ti'ilo, ho nrotia, hó koo, ho nohuavii, tiñomi kitijan ngu kiti, xhiningi ná ke xakuayó, ta ngu rotia jan ñoo ni ñoo ni keti na ho o on. xan kenti chón katí ta ñoni xhikanoti ná ho o on. kenti kitixó a kiti ini corraxó na kenti chón xó kati, ti' ilo yó ti'ilo tá, ho o on. xati ini itixó ná xarti xatí nridi axati iki, axiti nrichí, kitijan ta xa nidatu na chutio yó xan kenti katí, nrohuavi yó kitijan xanra dia dia kolo nenti há tikachi chi kan'na na dakudó ñati ta ngu nrió ñati xanti, ta ne ñati xanti veeti a inrijan xañatí ta koo yó koo yó ta davatí ta ñóo ni keti ta yee ni noti na xhinio tí ná yati diko xaó a nriti nami ni nriti ta ho o on. Ti ñomi yó ti ñomi yó ñóni ta xa veinituti na nanrukuti tiyota a na nrukuti koo ha nanrukuti chikó a nunguan kati ta chee chee ni nreiti na kodoti, ta akan ná ta kinetuti nri, tu va odu najan ta nguan chi deporsin ti'la yó ta i iinti ni ne na anria katati ta di dikani tiñomi yó, ta vanajan ta ngu na yitati na ngokaó a kana tanti ta ho o on. kkitijan ngun kiti ke ñóo ná aken nratí.